अल्वय्स् मके इत् सो मुछ् फुन्। अनन्ये है हुधले, तर् सोकुत् उद्दिपोनर्। रोहिते सोकुमरि कोले। भुप, एकु जदो नै। मथु भल् खन्गीत्, हुद्ध खैद्द, अरु बन्धु होल्स्थोल्। होलोस्तुल्, किन्तो तुमलुके किमन् सिन्त कोरिल नेगि?। किमन् सिन्त कोरिब लग होलगते?। एके बरे सिन्त नकोरके, अमि मथु <hesitation> थिक्करो जे, प्रोतितु जेन् कुनो, <hesitation> पर्तित् जेन् कुनो अहोक्। होकोलु मोज पव लगे। तर् पसत् अमि द्रिन्क्स्, गमे, अरु दन्चे फ्लूर् रेदि कोरि दिओ। ओ, <hesitation> गोति कोलेउ मोइ भबि सिलु, केनेकोइ होकोलु नसि सिल्। अनन्ये है कोलेउ, अरु तैजे दन्चे फ्लूर् रेदि कोरि असिल्, त कोब न लगे ने?। ह, ह, ह, मोइ मथु एने हि नसि सिलु। है, जनो, तेन् ते अह, प्रोतिक् क्योन् अमर् लगद् होबो नहेने?। निस्सोइ, एबर् मोइउ खोहै कोरीम्, होकोलु रे मजद् हस्य धोनिर् बिलोपि पोरिल्।